Katsayuka mibamaicinai mikwadimacanka mitiya muku mipiya volim mitahambatau misawau, mibamecan milibau mikwalibaka mipiyau mibifaya ku midiya hambatau mitau, mitsigama midima hira mibame sunawai kwatsa yuka, mimunatlama mifa yau midiya ambatau mitau mibama voshi mibama dimatilidi kwagamukwaka mibuma fayaku midiya ambatau mitau, mimimunatlama can digarizaka milibau mibuwama mibusuma mifayaku midiya sipu mitau, midima hira mibe me sunawai mikwatlama cuwaika mibumuko ezikazu ko mibama etiyatim mibame dima yadu atsakim mipiyau mibitsigama misawau mitahambatau mimunatlama mimuna kuyacan a mi vadir mifayaku midiya sipu mitau. Mimuna tlama mibuma voshin midima tladi milibau mibama munama tsaki eyadu mipiya mibifayaku midiya sipu mitau, midi sudika mi dacinau digacamaza mibume sinau misinama kwagatsuwaka mitlam mimuna fayaku midiya sipu mitau mimunabame cannamai kullin acanjika mibavoshin milbavoshin, mibame yadu miliba yadu mibama ekuwabi mipiye kuwabi kowaina cameki midadimau rayuwanamajika midatu harconaki, chonaki mizusai mizamado asallai mimanata dimau saidai midiya sudisipu akan mitau kwabiye azyahunimaka, midiyau mitau mide tsigi tlinji batlin dibidenau dibiyama midakam etsigi kwabiyamaka midiyau ta biyama mau mimadi yau. Mitiyagiltama midagatlim komedabuwai zyohunima wulimidabuwai madadimatlim adu'a, tagitama darhi nawilimiya a yinsi dabatlin dabi dimakaratu dafiyau mida tsatlin hambatau datau midadimatlim adu'a yinsi ta gittatlin darhi lodabitakwaigantlin innami yaraho nitlin mida dimatlin adu'a, acankajika kullin dacankajika mima atsigi mikwama dima nikika mipiyau mibadimanikinka piyau mibama fayaku midiya sipunka mitau mibame piyau mibi piya misinau, kwatsayaka mitlama mikuyacanna cuwai, midimana mkwa midimana riza midimana camaza mibamanai sunau, kullin da cankajika mivurka wulinima milafatlim digwarzatlin dadimakwagacam faigam awuliminima datsama midatau, mididayadikayazakim etsigitama midadika yaza.